Yauwa to dʊʊmɔ digən bəno bɔ guna a lɔ betiyo bɔ bwala yəm bwala yam bə shii ləbile <noise> a ləm a lokaci gəm na bɔ jelli, shiitəm ləbi bə bola yem bə. Jala kwangle bə jala tʊʊl tiyatinile tiyaga tʊ nyo bə jalale bə bolale kwangɔ wɔ bə ja yemni bə bola bə mal bə ka bə təbe ga, bə taba bə naambali bə sabi ga. To nəngɔ bɔ bolale yemi. Wʊni shitəm ləbi, bə ma sumigo bə shii ləbinile bə tabale kai lɔ beti a ləm nyo wani bə bolale bə kaba jəgagole bə shii wʊni lan wo bə shii lanole bə ta səngitinole ta təbegole wʊni na bə tai bə. Jel nən kumsili yabɔ dəngalai, shike nan bə jəgala təbetini di bə bei bə fou bə wo kowa nən lan gəno kowa shii lan gənole kam diito tagɨ bə jejel bə shu daa mwe yo ɓa sala jingi yɔ bo metə mwewo nabə yɔi nəbni a nyim mwemi a dou bən suwa daani a tushi tushi nan nɔɔ mwemo mo nyim <hesitation> naa bə jel tagi bə taba jingi. Da təmi faltino wo a nyiyo tiyo jingitino wo to na bə jel nyi mu nya mwema fii a suyo na wʊni di jingigo gəlale bə bwantən bə tabale tabale wani to wɔ sai daa nən gan na kuumo a fii. Bɔ jel daa dalingani, ka bənɔ gale nə ja bo tun ba bwaala dwaam ba, bwaalaga ləm na wʊi kəko bwaala tulkub kub nəngɔ bwaala dwaamɔ a lɔdiya. To dalingani na bwaalaga fulotii laa bə məg bəno to la bə jel yabə tɨɨ habba nən benɔɔtin gən, betinɔɔtin gə jellei mi nɔɔtəm wo betinɔɔtin səbo bayilim nəbo gə jelle yagə tɨle jə ma nafigole kowa yəla yeo yegi ya bwayiligən kowa yila yeo yegi bwenɔɔligo yeo yego tan mʊn bwiyiligɔ nan yei mun ta bwenɔɔli, a a zamani daago a ləm bə bolale mi kajəl wo yɔ bə jala tiyago bə kʊ tiyale bə maa jʊnile, bə maa jʊnile, bə yɔ fou, bə yɔ fou, bə yɔ fou tʊʊl tiyatino nwo naimtino fəligo nwo, tɛligo nwo bə kule hai a ləm a ləm zamani lɔ betini bə maa ləm ləm ləm la kənko la miwo, miwo kənkoni, kanjəlni bə jala daai la miwo. Bə jela bə kwiya təgo yem bə bola fou bə bola fou mwetini nwo gəlale pwate pwate pwate yem wane sak sak nyo kɛtini nwo bə namtinole iri iri nwo namba bə kɛka, bə nambali namfanika, ti faka bə selitɨ Nəngɔ gwami be gangtini wo a mal bolalewo nən tʊʊtɨn gən nən <hesitation> faitingən gaba daya nənga mʊr gaba gaba daya naa bɔ gunni kam ditɨn bɔ kaka kalaji bə taba, kala ji ma bə tai to shikenan. Nabə mʊr bɔ kabɔ tibe bɔ ləbi bə menene na bə tabai babɔ ga kəlani na bə fəi bə wo haba, di la bə bela lɔ bə bo nyo mwan we bə dwal bə jale lɔi, lɔbetiya ləm mwan we bə jale lɔi nuwo ba gə ji wi juwanle, jela bə jala langən tiyagole tiyago wo bə wula salitini bə sali kangəni a <hesitation> yul yul kɛni bə ja wo ga wo a yem gasu nan a dʊl nyo wo bə jala bə jala bə jala gasu nan wo ko fe mu yɔi mu nya wo nən telgasin gən, saligo wo wane fulo nən sak sak nyo yabə saləm a mwe nan jai saləm fəl munole. To na ja bə bobai bə gəla bə dalam a yem a dəbəl gam dalam a dəbəl gam dʊʊmtɨnbənɔ kamiyo bə yɔ yabɔ nya nəbni a laa laa bayiləmi yagɔ kiyo kən ga kəshenole, nəbɔ ga kəshenole, nə gatəm kəsheno ga kəshenole. <hesitation> Nəbnɨ a nyim tetəm shigagi nəngɔ daagɔ təji ja ga tali shigagɔ ja maa kukulɔni ja fe To, ja yii shegagə jə tɛɛ shegagole maa shegaga gai na nʊni shegagəno tai nəngɔ gellei. Na da a fəfuwoi jə saa dʊʊ sə ba dəng dʊʊmɔ yɨmam a gam nyuwa bən le bayiləmo bɔ talle bə tɛɛ shagagolɛ nəb gatəm kəsheno ga kəshenole <hesitation> nəb shuligo sweyo shuligole nəb tanigɔ sweyo wɨnang tanigole nən təgaga̱n jə swele jə mʊrle kai a ləm a ləm zamani bəno digɨ a ləm nyo bə ja bə ja kanjəlo bə ja kanjəlo bə feka kanjəlni. To na bə gun woi kowa sai kwaama le, səla kowa gun wo bə yʊla mwemo təno mwemo wo ko fe, a yemni gəm mwema gabala <hesitation> gatetino nyo to bə gun bə yʊtə mwemo təgo, bə maa komai təgo mu yɨ təno na ƴɔ lɔi shike nan subɔ mwan kawai ya mu jale lɔi kwaamaga gəla le kwaama yugumo kule dɨ kowa ta gola lɔ gɔ <hesitation> naa təmɔ sellei to bə jela daani bə shilɛm lantino woi to yab- yabɔ dəng dəng na bə dəng na kwaamagɔ gwile takgə, dɨ bə wɔ sumigɔ yabɔ su tanigɔ yabɔ shi ləbitin kai lɔ beti a ləm a ləm yɔ bə bolale bə bolale mi kajəl wo, uhm dʊʊmɔ jou bən a twambən nyo daani gəm dʊʊmo jou bən nyo ko dʊʊmo twam bən le mi kel <noise> kɔtəm twama wo. <noise> Mi juwanwɔ a wʊni kənki ƙwaama fe kaljəla shig a wa ko tʊʊl tiyani bə labang bɔ ja bə bo bə lʊg to wɔ la dɨ we dʊʊumo kanjəl bə ko ja kanjəl kam, bə ko kanjəlo. Ɓə ja namɔ, bə ku telini fəlini wɔ be fəligo bə nya a tiyai bə ku bə ja, ləma ləmi <noise> nɔɔ mwemo bo, bo ba bə bolam mi kajəl wo <hesitation> bə yɔ bə bolam bə yɔ gaba daya bə bayiləm bə yɔi to bə yɔ maaji kafin karfe naal dʊugɔ gun a kl gɔlai to bə ta gla təbən bə bele, maajigɔ bə yɔi nən kumsil betɔ bayiləm dʊʊmɔ ga dille so, bwangtənle lɔ beti a ləm a ləm nən mwegən nən komai gən to mika tʊl wo mi ka jəl wo be bwayili mi gə daa tʊ twilale gɔ be bwayili daa twila nyin? dʊʊmɔ suwa nyo be bwayili daa twila nyin mi twilawo boba bolam <hesitation> a bebwayiliga daa wulotəm dul dʊʊgɔ be ba tiya tanjangəl a suwa kelwo gə be bwaili daa twila nyin mʊnən be bwayili mʊn daa twila nyin. Dʊʊgo suwa wo gə na nʊni maa jʊgɔle naa nʊ a dou kang a dəng bwe dəgle lɔi gə jə nyin gən to dii mʊn nyuwa jʊgɔ səng nəbɔ yɨman mi kaajəl. Mi gʊbkatəm kel wo mi kaajəl gʊbkatəm wo bə yɔle dəng dəng dəng dəng kowa jeli bə ta yəmni, kowa maa yemo kaami a kiyo yəla. Kami maa jʊle yɔ mwati tiya nɔɔtəm swɨ bʊge tiyagile wɔ tʊʊla feli bə sule wo mou tu jim tiyagole. Na ba lai kami mʊgɨ tiyagole kami wɔ tiya swɨ bʊge wɔtəm tiya kami swɨ bʊge tiya yibi mwata tiyago n bwai be ba mal, to diɨ bʊge wo yɨm <noise> təgo bə nɔɔle dʊʊma kiyo bən dəng dəng dəng beti bayiləm layi dʊʊmi daban layi beti bayiləmi daban. To bə yɨ bə ja jʊ bə bo bə maa kajənla ləm nyo dʊʊmɔ we nɔɔtəmɔni kwamakwamai <noise> jə swɨ swɨ bʊgemɔ ya ja taba jim təbe nən, nɔɔtəmni a kwamakwamai swɨ bʊge ya ja ka təbe nəngən gaba ɗaya da maa jim ba ya walwali <noise> nɔɔlini kwanɔ kwamɨ gɔ jel yɔgɔ shu lɔ daala shu lɔ jingi ya ja jingigɔ nɔɔtəm kiyo ya ga mwemɔ dou kel jen jə beti yɔ yajə wushi kaji mwemo jingi jə wɔle woi <hesitation> aləm kel dʊʊmɨ digəni we <noise> bə nɔ bə bwangtəne bə bwangtəne bə bwangtəne lɔbeti a ləm bə ja bə bo <noise> mi mou nən kaa <noise> tunaniwo mi wo wabɨ wabɨ wo, mi kəlatəm jel wo, mi nyuwakatəm kaa jiga wo. Bə wangkale dəng dəng dəng dəng dəng dəng dəng nan jel jəbɔ fatəlam munɔ a be anguwa jeno gəmi nəngɔ jə jeli shike nan bə bolam bən a yemni gəm, bolam wo mi kaajəl wo <noise> ga ləm <hesitation> maabɔ na kənki so, kənki la fe <hesitation> Bwesən a jel kənki bola fe? Nabɔ jəli dɨ nabɔ yəla bə bei kwaama doui to nan maa <noise> kaajəli tɛtɛmo nəngɔ suwanle gə be nyimle, gə be nyim jʊni mou maalele tɛtɛmo mwenle nan jeli be nyimle kan yɔle datinɔ gəm. Na daani da. Nyim ko sɔdʊ wo ko nambalɨ ko we ko n we gə kan yalen yɔle wo. Kan yale yɔle wo daago gəm, mwe jenne <noise> <hesitation> mwe jenne kaji